Ah toetra <hesitation> tsy manam-paharoa hagnanana dauphin zao e, <hesitation> dauphin zao e anisana biby hendry, <hesitation> de izy e tia mamônjy ôlo, tia mikidikidy amin'ôlo, a ttsy masiaka ary tsy magnekitry de izy koa miaigny agnaty rano akao.